<hesitation> Magnano akoiza zany e, iaho aloha magnano akoiaho manokagny re fahitako an'azy izy da managny izy ka satria misy fotoa ane magnano ako gn'amboa iza raha toranao de hitanao izy e malahelo, misy fotoa zany raha ohatra ka anisika hoe elanao an-dragno iraiky ao gn'amboa ka elaela anao herignandro na roa herignandro sy hitany da fantanao izy hoe mitadia anao iziza de eo sisy raha vitany fa da midoboky eo gnaniny.